Ɔyɛ sɛ wonya fie aboa anaa? Ɔyɛ sɛ wonya fie aboa. Ɔyɛ pa ara. Mmoa wɔ hɔ yi bɛte sɛ nnipa oo. <hesitation> Wo ne mmoa wɔ fie a, ɔyɛ. Aboa bi te sɛ kramane no, sɛ wo ne ne wɔ hɔ ne wohwɛ ne yie a, wobɛhu sɛ ɔbɔ wo ho ban firi nnoɔma bebree ho firi sɛ ɔhu sɛ hɔhoɔ bi awura fie hɔ ne anhu ne sɛ, ɔyɔ fie hɔ nnipa a, ɔtim yɛ dede ara ma hɔ ara ho wɔ hɔ nyinaa ho pie nti baabi a bɛkye akorɔmfoɔ bebree yɛ fie a nkramane wom nti ɔyɛ sɛ wobɛnya fie aboa. Fie aboa deɛ wɔ wo nkyɛne a, ɔyɛ firi sɛ da bi wɔ hɔ a w’adeɛ bi tim yera. Wowɔ hɔ ara wobɛhwɛ ne ɔsɛne aboa no ano ne ɔde ɔɔbrɛ wo. Na nnoɔma bi so wɔ hɔ a obi koraa bɛtim de aba sɛ ɔde ɔɔbɛyɛ wo bɔne so wobɛhwɛ ne aboa no akɔfa ato baabi nti fie aboa deɛ, bi wɔ wo nkyɛne a, ɔyɛ pa ara ɔwɔ sɛ wohwɛ ne yie ne wo ne ne tena yie pa ara ne ɔno so bɛboa wo.